Allor, <hesitation> 'a festività preferita mij è sicurament Natal. Pecchè è nu juorn aropp, l'anni inter ca tu nun vir 'a famiglia toja e t' allargà praticament. Poi a Napoli dicimm che 'e cugin d' 'e cugin d' 'e cugin so frat, ceh siamo molto uniti tutti quanti. <hesitation> Sicurament 'o juorn 'e Natale è nu juorn speciale pecchè 'a cas si riempie. Stamm tutt quant insiem. Poi c'è anche la cultura del cibo, cioè di mangiare assaje. Questo un pò a tutt part ovviamente, però ci sono anche delle particolarità <hesitation> napoletane, tipo 'o pesc e 'a carn, ca song alla fine pur 'na scusa, pur 'o 'o vin e 'o mangià è 'na scusa. 'O Natale è 'na scusa p' sta nu poc tutt quant insieme. Che adda festeggià dicimm l'anima <hesitation> ca nuje ci verimm e alla fin s' scord pur nu poc 'o fatt che è 'o juorn addo nasce, o nasce Gesù. Dicimm che è nu juorn proprj 'e 'e piacere. È nu juorn addo tu staje cu 'a gent ca cont verament. Là sì.